Raha izaho manokany aloha de misafidy ny <laughs> misafily an'ty mofo salady ity aho satria aleoko mihina mofo salady mba hoe ahavoky ahy toy zay hina salady.